Tara lia kannou teron ngile koruugulia u sono. lie ngil koru eiiega sono. lie ka te guen a menaka. a lie taten maman nas nagen balte kato hasegien a kikiono. Tara menaka. alie kus naguen a lango. pots piwa naga lango te roll lanagen. roll hanigantoa nagen balte na ngats egua kalan poso balte mi ha naka len nagen turu tula. te hopu egen turu table balte roll talegen i iol na kalan poso balte roll balte roll talegen i iolna kalan poso. sonu musa balte roll hakapa talegen. roll gono len megen a piwa milk tara lango balte. poata te roll hanigantoa nagen lia. alia. ge nou hanigantoanagen. e teist hanigantoa ni rungur. tana poata lie ron nas iegu sono. Balte pots hasegen a lango balte popo lanagen. balte raku egen turu tula. poata te rakueguen turu tula ba te musana. Hesitation. a ken keni lame pue mena gogi. turu ranga tra lam. lam e pue men a gogi. Tana mar ken nas has teron mar kato megen alia. lie sihi sihi goen balte tots kakategen balte nas e gen. na hamusa mam egen. ahits eguen ba te ha ke gen tara tohene. Poata te hakegen tara tohene galia kus len has naga lango balte pots piwa len has nagua lango. Pots piwa hakapa nago a lango. balte lu lene guen tsu len nagen tra sosopene. alte hagololo gen. ha pupiu bantoa naiega lango balte tsibil lene gen a sono. mar ken nas teron katoegulie ni ga lue nou hanigam. lue masulim. e ni koruna turu Te hasagomo te nou memuen alu. lue nou mo galue nge ngen nou lasemen. tana katun na la nama romana balte halemen. ge nou no. hasago hanigantuan nuen. bante pee no. banei te pena no. ay. mualen a manka man niga koru. Niga balan na mats ka te lue ri ra i stoa. tana ka has lue nasemoen. lue taten maman nas namen. lue luemu kalan tama balte ha pona pouts hasemen turu osono nen. lue nasem muen balte lospoutsema kalanen balte ha pona poutsemen i tara tabeli balute nas emen. Poata te musa nuen. galue lu potsemu kalanen ba lu te kilata. bul bulemen i iahana sosopene balte nou pouts memen a osono nen. Nonei puku ats rarere tar turu sono.